Hen gode pa̱ naan dega̱ niet rau wa na̱, nɗa̱a̱n waar ga̱ɗemen, hen ga̱kat bi ga̱nshin, hen hen nɗe la pet yi tong muan shie berka tei ba, hen nɗe la shin a bi ga̱pe tong temeke rayuwa na̱, ga̱pe hen zem dega̱n la̱ file record na ga̱pe oh, hen la gama shit hen la sam, hen bi dokoki, hen kuma hen, hen ga̱ muan shie ba, hen ga̱ muan ma̱a̱r ba, hen ga̱ shin tang shal ba, hen ga̱swa mues ba, hen gatong nɗa̱a̱n group ga̱pe tong guna na hen ko hen nɗe nɗe an hali ga̱ɗemen, hali ga̱nian, nɗa̱a̱n mutani a hen ga̱bi ga̱shin ba, bi ga̱ɗe na̱ ta̱ shinyi, a ni nɗe la sa hen ta, hen nesu yi, so nesu wana̱, a daga de na̱ ba, a daga de naan nda̱ gaoop neti, so nɗa̱a̱n rayuwa hen la kat biga̱n shin dole naan, hen ta̱ la naan ntiem nda̱ adu'a because nɗa̱a̱n dip bi ga̱pe ta̱ ga̱shin naan makwal, yin la ga̱zem bi ga̱tal sekpue na̱, ta̱ ya̱ kat bi hok, ko laa mana̱ ya̱pe ga̱zem dega̱n shin, ga̱ɗe ga̱ ɓoolnaan ntiem, naan ta̱ nda la̱ka, naan man ko mma̱ nlaan ta̱ tong kwat bukata ga̱ta̱ shin koma̱, hen kuma tun ga̱pe hen nɗe hen gode pa̱ na̱a̱n na̱

Abiga̱pe sa taa̱ hen nesu yi, kuma nɗa̱a̱n nesuwa nna̱, a la bi ga̱pe gwopneti muop ɗe la pa̱ hen yi, muop la pa̱ ten tyoklok hen voom yit na̱, hen haɗa nda̱ maar, because hen la kwal hen yi tong tseet sa̱ ga̱ lutuk hen ta̱ ɓoot ga̱shin nda̱bin mmuk kasan ba, hen ɗu kasan, hen ɓoolnaan, domin la niang dega haɗa ba, sa̱, kopa, shin sool ko mma̱ shin sool, kuma a men ma̱nɗe la ma̱ maar ta̱, kuma muop la kaga mmen sool so ga̱bi gepe <hesitation> bi nzam gwen gen gwen taki nda̱ sool tiractor nda̱ sool nzam nda̱ nda̱ ko mma̱ gaskiya hen ɓool gwopneti ɗe muop ga̱nayi, muop ga̱ji toseyi men, ɗe moop ga̱pa̱ men biga̱ zem menyi atles shini nna̱ la ga̱ la too ga̱nee ta̱ ga̱ ta̱ga̱ saam ba, tun tun jap ma̱nɗien ba, muop laniang de ga̱kat weel muop ba, muop la ga̱niak dega̱ sa̱ swa ba, ga̱ zak ma ta̱ ga̱ tsake ba, kuma nda̱a̱n ga̱ ɦok, ta̱ ma̱ haɗa ga̱ adu'a, adu'a ga̱ɗe men ta̱ ma̱ shin yi anita̱ ɗe naan ga̱ saka ma̱kat twoot tyop yi, ɗema̱ kat sa̱ntiem yi, dega̱ ɗe ɗem bi ga̱pe la paru ga̱yil ga̱ sampe dok de la ma̱na yi ta̱ nseng nɗasa̱na̱, bi hok wa kat men nɗasa̱na̱ nɗe nda naan ga̱pɓom ma̱ntoo nwoor ga̱dong ma̱ ɓool ga̱ yi kambok, kambok, kambok ma̱ man men a men a pa̱faar ma̱kai Tsar ba nɗa̱a̱n shie muan ga̱ shin hakuri dega̱ na men yi gayit rahama, gayit touseyi at-atleast ga̱pe oh ga̱ haɗa kek men ɗe ma̱kat yi ma̱ muan nni ga̱shak, dip shal ape la paru ma̱dem pe kemkem ga̱pe ɗong ba saka ni men, nda̱ ma̱a̱ la̱ pa̱ken muop nyil nda̱ pa̱ twoot kamkem ga̱pe. dong ba sakani men, nda̱ ma̱ga̱ la̱ paken muop nyil nda̱ pa̱ twoot kemkem ga̱pe muop yi muop yi mem, nen a gurum ga̱ ga̱me ama la mạ buk gepe dega̱n bool nda naan, ma̱nɗe la ma̱kat damuwa yi nda̱ sem la ma̱muen dega̱ twot tyop ba, ba santiem, because sa̱ntiem anita̱ ko mma̱, la ga̱ sa̱sa̱ la ga̱ swa haam ga̱too la ga̱saam yi ga̱ kellng ɗie naan gaga gagou, ka ga̱ɓit amma̱ paru ta̱ ga̱ kelleng ai wei gasi gashi gashi gashi amen ba, ə'a’ men ma̱ɗe la ma̱sin binnə ta̱ ta̱ ma̱pa̱ sem, so twoot tyop anita̱ santiem, twoot tyap a nita̱ a development, twoot a twoot tyop anita̱ peace ga̱pe ma̱zem ɗe ma̱kat yi ga̱yil men nanjeriya, nanjeriya kaɗai ba dip duniya naan ga̱ bom puezung muop ɗe ma̱kat yi ma̱ muen ntiem la ma̱ muen ntiem to̱ma̱ haɗa. kek men, ta̱ ma̱ zama family ga̱me ntiem naan dega̱ karce, karce muk ko wuro ta̱ ɗiem ta̱ pa̱ biga̱, tong tem bi ga̱pe ni shin tun gạpe ni wul duniya, ga̱shin ga̱ɗong a ko ga̱shin ga̱nian, la a ga̱ ɗong ta̱ ga̱na ga̱pya